ʻAʻole hiki wau ke haʻawi i hoʻokahi wehewehena maʻalahi no keia humidifer i loaʻa ai i ke kauwaʻu ma ke ea hoʻohana wale wau i ka humidifer no koʻu keiki ke maʻi ʻoia ina ʻaʻole hiki ia ia ke hanu kiʻi wau i ka humidifer ma koʻu holoe a kau wau i ka wai me ka vicks i loko hui pū a kau ia ma ke ea e hanu.